احنا عندنا في ليبيا <hesitation> ع- عدد العطلات <hesitation> طبعاً كل العطلات لكل العطلات الوطنية متلاً اليوم الوطني، يوم التحرير ويوم سبعة عشر فبراير، وأيضاً عطلة عيد الأضحى وعيد الفطر طبعاً كل العطلات الرئيسيةالرسمية طبعاً للدولة.